اه طبعا الفن بيحسن المجتمع لان الفن بيبقى ليه دور كبير اوي في ان هو يحسن ذوق الناس و ممكن عن طريق الفن ان احنا نعرف الناس مشاكل و طرق لحلها بالفن بتكون طريقة سلسة و اسهل اكتر على الناس ان هما يفهموها